Kobaaninii akbiri jireni, kobaan mugu sooliat jira iyoo kugu iranaat jir. mugu soolianii mugu iranati mugu lafaan hadeeten. mugu iranaat jira mugu kubeen kasneketen isun ak kobaan siira hinbuun kubeen fan kabde suunt jirai sooliaf iyo mugu iranat